. Mme kefan nni esinwana nditan inñ nme ufan nni mbin eken ma mbin ewen Erte ke ndi- en mkpetie nte uwud mkpo nno mbin eken. Oro ekiane nte edu mmi edide o koro mmema nsukhore idem. Nsimama ndisuk hore idem. Mua ukpine, nnyuñ mmama ndikpine owu. Nno ọwu ekedeedi ukpine ediade ukpine, nno e ukpine nsie. Ntak oro anam mdin nni ma mme ufan nni esinna nditin nno mbin eken ete ke ndi uto own nte, ndi iewad mkpo. Ami nkọ se mkpenanam ke aninbud emi, ami ndaha mkpo Abesi nnam mbra. Nsin idem eti eti ke mkpo Abasitoñ o ke ini uyin mi Ntak oro mme ufan nni itneke nditin ndọhọ nte ke ndi uwud mkpo, nnyuñ ndi owu emi nko ekemede unwana anwana. Mmekeme unwana uwana ke esia ikọd, mmekane unwana nwana ke anwa ke itie kied eke ededi imende min uka, nyekeme unwana nwana ndida ndia mkpo me efeori ufọk inn Mme ufan nni esidọho ke ndi uwud mkpo yak kpukaru enyuñ ekeme ndinam se nnamde. Menyuñ nyene ifiọk ndida mbok etie. Enyrne nte ntiede ke itie ndineme nneme, nditin iko me naiketin nno ete ah owu ekedi own. Enu enyenede itiọk eti eti, owu emi Abasi odionde ma itwk, ma ọñiọñ ma ikike. Owu ekenude ndibok etu Uto owu oro ke ami ndi.